Rita ton moli loi ta mar na loi uninxei ne gullin lle kullen platano kullin manzan kullin metua ne chua jonjoli ne chua pasita nechua tomati lo runinxe xunin xe tostar lo de chial loi lliteta tallenei xi loi lo lo llindiche loi targukne rloi mana na nlliu xi tomate ne nechua k ingrediente kax ixuana te gano teka nax liaxito gax runtian xilo o lo llichi wo loi tatino xi loi loi laplli law wan axi kalto kalto de verd unta gonxi loi a ti runax gun ma achikulat chua ne chua sura loi chi loi tat ton xino tan tetane neka ka hermana nake kabela naka ka ta tiw nolli o no nakan nu chitakan lo llu neta nagan